Miàŋ manaŋ wa e juumuaŋ jeim nɛ̀ŋ tìyaà lii, mìŋ tiye juumuaŋ kɛɛim nyimȧȧŋ ɗeweɛ̀ sɔa àŋ banȧiŋ, mìŋ manaŋ juumuaŋ, juumuaŋ naŋ ɓuuyè. Juumuaŋ nɔŋ manaŋ wa.